اكثر وظيفة ممكن ما يكون ادائي فيها كويس هي المبيعات. والسبب انه ما عندي هذي المهارة اني اكون جريء في في المبيعات يعني. وكمان انا استحي لما يكون في مبايعة مثلا يجلى انا ابغاها وما عندي فلوس ما اقدر ادفع اكثر والله انه هذى قيمتها وهذا سعرها ما اقدر افاصل واصمم على السعر اللي انا ابغاه ممكن ابيعها بخسارة عادي جدا.